<hesitation> be jira ni ere ya mimini baro kobanu wa yawe we be cruru mawɛ wa ha'emu wawe ta ɲubeza mawɛ a fue bia mawɛ puna a yɛrɛ ji'a mawɛ tina <hesitation> mɛni debenu aforo arafa lowe ba fomite lo fomite lo huru kua mu'a benɛ vraiment muwe ɲini ma tete an yi leamu ma tete mu sina anwe lea lobe anmu ya sina aro ya in'un do'onu nibe watinɛ purke a bie wawo ho ha'emu waya we continuer mu toujours ya mais malheureusement lo mina dɛ lo mina dɛ